Al e 'na machin-a ütilissima e anche bela da vëddi ën certi modi, al a ëndrinta dë scumpartiment dunt deve ëndua deve büté i piat o i bicier o le furciulin-e, pöi cuandi la büte ën funsiun l'acua a gira ëndrinta e a fa lavage, lavage, lavage e pöi a süa anche ën poch